Ok, tah eo to gon o, eo to no ro pa rotu kopa baiton e pater to he ino o koar ra'ih bah, iu a meh ti. E seke iu nom a meh ti i akuk a hanan e pasi suk tamuan nom. E to hikta, te a mani bah, e to re'es ina ti. A tate iu, e e akuk. Eo to gon o koar boneh, ko pa res te tamuan no si mea, o- o koar boneh va'ih bah iu a meh ti. Va'ih ahik beo re'es ina meh ti. Keo pah vano no yiah si po kua peo. Tem eo to morok keno kua peo, ir to baiton rer. Ir ba meh ti vos ma von, ir to va'en rer. Suk a tayiah eo to sue ro ke ra'oer bah, goe ta iu kor a ti pe eh. Maski i a to tayiah, tayiah e si mas va'en nom yiah. Ke iu a sih. He yiah a ru'en ge a tayiah i to iu non. Bi seke agoeh oah, e hesan ke yiah, morok ke yiah. I o ken tate eo to res iu no si boneh. Tate iu.